ايه افضل يكون خمسة ايام ثلاث ساعات لانه بيكون الدوام وايد خفيف ولطيف ايه ما بيكون فيه ضغط اما اذا يوم واحد في الاسبوع لا كلش صعبة وضغط بالعكس انا تهمني الراحة والانتاجية على بس ان اروح اداوم يوم واحد ما بقدر اسوي فيه شي